Oïmeko aipo kuanunga tëtä ikavigue yaesa vaera, kuanunga reta mbaetɨko oyeesaukaiño, oïmeramo mbae ïkïrei omombeu yandeve, jare yandeokuai, yayapomvaera mbae ikavigueva